مرة تلقيت رسالة من شخص غريب يقول إنه يعرفني من خلال الحلم أو هيك، حسيت في حاجة مخيفة وجتها زي القشعريرة هيك، وفي نفس الوجت حسيت إني بعد ما شفتك إنك بتعطي فيا طاقة إيجابية واجد، خاطر شوفتك تفرح فيا.